Pos, las tradicionis acontinan a tenel huncionis sencialis, me creu yo... porque rehuerçan los atillus dentri biembrus duna familia, duna corrobra d'amigus o duna comunidá.. Tamién te da dentiá i sentíu de pretenencia. Se tramitin valoris i saberis duna horma no hormal... Las tradicionis, amás, brindan una sensación d'assientu en momentus dificis o inciertus. I a muchas pressonas les ayúa a cavildal a tentu de cómu voluciona una sociedá, cómu convivi lo antigu i lo nuevu. Peru muchas vezis, las tradicionis tamién s'án gastau comu una horma de barajeu social, porque si no se siguin angunus ritualis comu tenel pareja, trebaju, casal-si, cochi, ijus..., angunu puei sel vistu comu rarinu o que algu no furrula.